Onré ñejanxu nuke'e tundanaxun ján ya'á kuiixon, ke uun ikenixu chinda ndatavaxu nuu refrijeración jan kudina hí kee uun unan duu uxi uu nduku ndixheyuya komi, chi iho yuku hi iho atuu atuku nrachiro nuu refriján pero kudii yeko'o no nde iho tei akundichi nguina, chikuidi akundinu nuu refrijeracion ján chinuu ye'e <hesitation> anichikuina atuu dakuiduni uun o'on iño ni nuu ndagui, pero noi yee iniun teinjan uxinii ninviko ian ña kudinka kuno'o vanruu he kunuvaru ke'e, tundanaro ján ya'á kuinro ján he cebolla nrojan ajó he tukue chite he tukue chinajan tukue unka tuu kuejan kue nuu indatavaru, pero atuu nakui yediko he kui nuu refri ndo'i yaduun kudii ñavaru en kuvenrú.